الروبووات عندها القدرة باش تنتج لنا أعمال فنية ، ليوما كنلقاو بأن اادكاء الاصطناعي كقدر يكتب، ولحن، وغني أغاني، ودير طابلوات، ودير لنا الشعر. غير كيقى السؤال هو واش هاد الروبووات وهاد الأعمال الفنية اللي كنتجوها الروبووات عندها نفس العمق الإنساني و العاطفي ديال الأعمال الفنية اللي كيبدعها الإنسان